Suise kaŋum dun ɓubol mun ɓuri hewde illa e wulare mudum satuji nage ana yalta satuji ɗowdi tane. <hesitation> Banngal jonkaa metteyoo oo, ñalawma fuu ana jogii metteyoo muuɗun. Jonkaa e ley wakkatiiji ɗii no ngorri, no ngorrata tan. Ayyo.